जो आजकल कै नौना छन या नौनी छन तैं कू काॅलेज म जाणू या यूनिवर्सिटी म जाणू यथां जरूरी होएगी क्योंकि त्यों कु जु भविष्या छ तै म ही निर्भर करदू कि जथ्या ही पढला सु तथ्या ही अगने सु अचीव करला या फिर सु पंहुचला।